تعليق اللوحة باش تعلق لوحة على الحائط، أول حاجة -ت- تحدد المكان اللي تحب تعلق فيه اللوحة، وتستخدم شريط قياس؛ باش تكون في المكان الصحيح، بعدين تستخدم قلم رصاص؛ علشان تحدد الأماكن اللي هتحط فيها الخطافات، لو كانت اللوحة ثقيلة حط مسمار قوي.